<noise> To mi nuumii haala lewru jeweego ɗo, walaa ko warantaa bannda haala tari, haala ngesa. Gam wakkati ɗo, remooɓe puɗɗa resugo tari, ɓe puɗɗa awdi, ɓe puɗɗa ndemeji maɓɓe, ɓe aawa, ɓe ndema, ɓe aawa, ɓe fuɗɗa woƴƴingo.